Itaalia kultuur um vähäkese inämb nigu nigu üte kultuuri muudu, aga siski, ka sääl um lisas nigu sääntsele peris itaalia kultuurilõ sääl um jo Veneetsiä piirkunna kultuur ja Napoli ja kõnõlõmaldaq Sardiinia ja Sitsiilia kultuurist – nuuq ummaq jo hoobis tõistsugudsõq jälki.